Tando eo cominzo dai su chi mi piaghet pius, sa festa 'e su Nadale, mancari chi siat in un'istajone chi non mi piaghet a nudda però <hesitation> su chi mi mi faghet azzettare s'ierru est propriu su Nadale, sa pro me su Nadale est una festa non lo so una festa calda, una festa de affettu, una festa chi mi faghet pensare a <hesitation> a a sa <hesitation> a sa lughe a sa <hesitation> a s'amore pro sos atteros, mi paret fina chi mancari durat pagu, però chi totu sos sos errores a boltas sos rancores o o su fastizu chi si podet aer mancari cun zertas pessones sos problemas, mi paret chi in cussu periodu si devan propriu, si potan propriu e si devan cancellare, su Nadale est una festa pro me meraculosa, si respirat in s'aria su bisonzu de s'atteru, det esser forsi ca nos pasamus unu pagu totu <hesitation> si chilcat s'affettu propriu de sas familias, paret faula e a boltas mi pregunto pro cale motivu non potat esser sa matessi cosa cun sas atteras festas, ca puru a Pasca tue ti reunis Cun sos familiares chie l'at de abbitudine, ma sa reunione de familia de su die de Nadale est un'attera cosa, est una festa segundu me, a mie mi paret de intender sa musica in s'aria, s'allegria, poi a notamala in sa 'idda nostra <hesitation> si dat importanzia meda a custa festa Notte de Chelu, est una festa una una <hesitation> un'organi un'organizascione de sos riones inue sa zente a gruppos in donzi rione, piseddos, anzianos chi consizan, b'est propriu su cunfrontu de sas 'ideas, de sas propostas, de s'impignu e da se e de sa realizazzione de unu Nadale e propriu <hesitation> de unu Nadale de totu e <hesitation> est unu e e custu seguramente est <hesitation> aggiuat a non l'isco proite però fina a cando, fina innanti de sa de Notte de Chelu, su Nadale restat una <hesitation> unu periodu de surpresa, ma non de surpresa in sensu materiale, peru custu pro sa piseddina, ma una <hesitation> una unu periodu propriu misteriosu in cui 'onzunu 'e nois at bonos propositos O immagginat o isperat e unu periodu chi si sentit propriu intro e che ti e chi ti <hesitation> ti coronat propriu ti <hesitation> chi ti pienat propriu de de biadia ecco, apo ammentos, poi a custos s'aggiunghen puru sos ammentos de s'infanzia, e <hesitation> quindi sa reunione de sa familia, cudda tiaza colorada particulare cun cuddas pallinas rujas chi poniat mamma e babbu chi preparaiat sas ampullas de s'ispumante pro festeggiare tot'umpare e <hesitation> totu fimus pius affettuosos, e <hesitation> acculzu a sa ziminea, nos reuniamus pro mandigare castanza e cogher castanza e pro giogare a tombola, pro pro pro burulare pro fit una una <hesitation> unu periodu propriu chi daghi passat ti lassat propriu pro tantas dies nostalgia, paret chi non resessas a torrare a sa vida 'e 'onzi die e poi una cosa chissà proite paret chi pro Nadale nos manchet su terrinu dai sutta 'e pês e si cheret fagher propriu cudd''ustu ispeciale, chi siat dignu de totu cussos sentimentos e cussas aspetta Ttivas de su Nadale e quindi si cominzat cun d'un'antipastu chi no chi no chi no <hesitation> no non si frimmat in unu ca binde cheret duos o tres, antipastos de terra, antipastos de de mare e <hesitation> crostinos, <hesitation> quindi totu s'impignu pro pro tostare su pane, pro lu cundire e <hesitation> poi si sa pasta al forno chi non podet mancare sia bianca che ruja, però como cussu problema ovviamente de de ve de vegetarianos e veganos bisonzat de alternare no de alternare de aggiungher a custos pastos puru piattos de 'irdura, puru turtinos de 'irdura e <hesitation> e <hesitation> angelottos o puru bo u non podet mancare sa petta o s'anzone o su porcheddu <hesitation> poi ovviamente e su pische, ca b'est puru a chie piaghet su pische e o puru s'aggiunghet ancora puru su sos durches su panettone ovviamente chi non podet mancare E comunque e ciambellas fattas in domo, o puru proite no pirighittos, ei su cattò, totu cussas leccornias chi comunque ti faghen istare in sa banca fina a sas battor e a sas chimbe <hesitation> e poi a parte <hesitation> s''ustu chi <hesitation> mi piaghet a mi dedicare in modu particulare puru a su a su rennovu de sa domo, e a s'addobbu de sa domo, mi piaghet de lu fagher sempre in <hesitation> in modu originale e non mi piaghen sos arvures nè ecologicos nè mi piaghet a chircare truncos siccos mancari poto acciappare in campagna, chi poto chilcare cun attenzione chilchende sempre formas particulares e mi piaghet a sa a los a los addobbare cun non cun pallinas <hesitation> forsi como puru ca insomma e semus totu mannos in familia quindi non b'est <hesitation> non b'at bisonzu de recurrer a sa tradizione propriu de sas pallinas però mi piaghet sempre de e de realizzare cal Chi cosa de originale ma custu calesisiat cosa de 'e filos chi podes esser a bortas iuta colorada, a bortas poden esser truncos incrociados e sempre in modu <hesitation> namus originale, dai su puntu 'e vista meu, e non mi frimmo solu cun cun <hesitation> cun un'alvure, cun d'unu truncu, ma <hesitation> nde preparo tantos in donzi <hesitation> in donzi a parte 'e sa domo <hesitation> corridoios, o istanzias, mi piaghet chi in donzi ambiente bi potat aer propriu <hesitation> signales particulares, poden esser e filos colorados de iuta o puru <hesitation> istellas, a mie mi piaghet meda su sas cosas fattas a manu e quindi pre esempiu cun sa cun pabiru 'e <hesitation> cun materiale de riciclu realizo <hesitation> e centro tavolas e realizo pre esempiu, mi piaghet a isolver sa sa chera 'e sas candelas pro nde creare atteras, pro nde atteras coloradas e profumadas, a boltas non bessin profumadas, ma faghet unu bellu effettu decora Tivu siat in coghina mi piaghet a essicare pre esempiu in su furru e sas fittas de s'aranzu, o de su limone, inue infilo so i fiori di garofano e chi dan oltre a esser bellos de sa de aspettu, su dan puru profumu <hesitation> gradevole a sa domo e e atteros oggettos chi mi piaghet <hesitation> e impitto puru su <hesitation> poi m'impitto meda puru piantas chi acciappo in campagna, ramos o de alvures pre esempiu chi cun sas baccas, chi sian fazziles pre esempiu de intrizzare in <hesitation> in in sos filuferros, cun su filuferru pre esempiu, pro creare ghirlandas pro s'ingressu e non manca mai una cadrea <hesitation> de bona accoglienzia decorada cun in s'ingressu propriu fora, innanti 'e intrare in su cancellu de domo pro cun sa cadrea pronta pro rappresentare e s'accoglienzia, quindi cun fioccos, a bortas b'at un'iscala e cun candelas, cun decoraziones varias chi poden esser anghelos, chi poten esser atteras immaggines natalizzias chi sempre s'accoglienzia e E sos augurios de Nadale a un'attero, un'attera festa o un'attera occasione de cuntentesa propriu de allegria intensa fit su Mesaustu, su die 'e Mesaustu fit est <hesitation> est sempr'istadu unu <hesitation> unu ritu, unu <hesitation> unu momentu attesu, forsi ca faghet parte propriu puru de s'istajone chi preferzo, sa chi mi piaghet pius, sa chi mi faghet sentire propriu piena 'e energia, cuntenta, piena de forsis ca mi paso puru dai su trabagliu, però o est sempr'istada sa festa una festa particulare e <hesitation> su chi m'ammento <hesitation> e una cosa <hesitation> sa cosa pius bellas fit chi chi andare in moto andare in moto a su mare, totu unu ritu de preparazzione, attrezzadura giusta e <hesitation> tuta, occiales e cintura e cinturas pro s'ischina, guantes e fit totu cascu puru si non fit obbligatoriu, ma cominzaiat a esser de moda e Unu momentu propriu meravizosu fit già custu custu modu 'e esser, de fagher, custu tuccare a su mare in moto e intender sa <hesitation> sa libbertade, s'aria e chi in dossu ti e pienaiat su giubbotto e fit una una sensazzione bellissima, sa libbertade <hesitation> e su matessi tempus intro su cascu fina su selenziu, sas sensazziones chi chi sentias <hesitation> in su momentu de <hesitation> sa sas sensazziones chi si proan e intro su casu sun propriu istranas e sun a su matessi tempus eccezzionales, sentis s'aria intro su k- Way e ma su selenziu intro su cascu e as su tempus de reflittire, de pensare e pro contu tou libberamente a su chi proas, s'effettu chi ti faghet cuss'aria cando t'attraessat sa carena, e poi bi fit su viaggiu longu ca <hesitation> effettivamente e su bellu est a a bider a t'abbaidare in <hesitation> a t'abbaidare E a destra e a sinistra chilchende de osservare totu e su chi velozzemente ti passat addainanti a sos ojos e poi s'arrivu a s'ispiaggia e e su su mesaustu <hesitation> lu cumportaiat cumportaiat de aer già un'abbrunzadura e un'abbronzadura già avviada e custu et una cosa importante, non si podiat andare a s'ispiaggia <hesitation> biancos, bisonzaiat de esser già unu pagu abbrunzados, ma pro la cumpletare e <hesitation> si recurriat a ozu e oli a ozu 'e olia cun limone e o birra chi nos coghiat sa carena fina a nos fagher bessire a boltas fina sos isfogos, ma no importaiat, ca s'importante fit a esser nieddas chei su turmentu. Sos logos chi si visitaian su die 'e mesaustu fin tantos, s'andaiat e si andan dai una dai un'ispiaggia a s'attera, comente chi paret chi in cussa die cherfas bider totu <hesitation> su mare 'e su mundu e quindi cun sa moto ovviamente e <hesitation> s'arriviat fina in sos logos In sas ispiaggias inue sa zente pius fortunada b'arriviat cun <hesitation> sos cun sos gommones, bene nois b'arriviamus in moto fra attraversende calchi 'olta fina e vivende calchi 'olta fina calchi perigulu <hesitation> però su die 'e mesaustu <hesitation> su die 'e mesaustu fit particulare puru ca <hesitation> sa cumpanzia fit s'ideale cuddos <hesitation> cudda <hesitation> battor chimbe coppias chi <hesitation> aian sa moto che a nois e ma unu in particulare de custos cumpanzos e namus chi fit unu pagu <hesitation> su de sa situazzione ca sa veridade isse aiat una bianca, quindi <hesitation> pro istare deghe minutos in s'ispiaggia cheret chi esseret istadu bene imboligadu cun sos asciugamanos ca si nono ca calchi 'olta est capitadu chi at lassadu iscobertos sos pês e bi los at brujados su sole, quindi sa veridade no <hesitation> non li piaghiat su mare, suffriat, quindi s'idea sua fit propriu de chilcare ispiaggias o comunque logos de approdu sos pius <hesitation> pius pius attesu possibile, quindi ispesso e volenteri Oras e oras de viaggiu basta de non istare in ispiaggia, custu a s'incominzu non lu cumprendiamus ca pensaimus chi nos fit giuttende a igue a unu determinadu logu solu ca fit pius bellu, asi nos naraiat isse, ma in realidade poi amus cumpresu chi su motivu sou fit un'atteru, e quindi <hesitation> li poniamus fattu e a sa fine arrivaimus <hesitation> arriviamus a su logu, ma ispessu e volenteri bi cheriat atter'una die pro torrare in segus, poi chircaimus puru isse sempre in sa in su ruolu de della situazione li piaghiat puru <hesitation> surf meda e quindi <hesitation> posca 'e de aer fattu chilometros e chilometros e chilometros nos giughiat puru a in logu 'e 'entu <hesitation> inue isse podiat fagher nessi <hesitation> surf e quindi ma fimus talmente istraccas dai su viaggiu chi a sa fine azzettaimus puru su 'entu e tra una e tra una matta 'e risu e s'attera sa die passaiat, torraimus a <hesitation> a bidda <hesitation> cottos dai su sole e cuntentos de aer passadu una die meravizosa e comunque ite po To narrer <hesitation> su sas istajones <hesitation> pius bellas ei sas festas pius bellas segundu me sun lega ligadas <hesitation> sun riferidas puru a sa a s'istajone seguramente, su Nadale a s'ierru chi non mi piaghet, ma mi lu faghet piagher e e s'istadiale su mesaustu ca faeddat de ca cioè si riferit a a s'istadiale e si <hesitation> in s'ierru amus puru su amus puru su su carrasegare chi est una festa allegra e eo pro carattere so solare, divertente quindi mi piaghet puru a <hesitation> a mi a mi divertire, a mandigare puru sos piattos tipicos de custu periodu, sos frisciolos, sos sas cattitas, su concu e quindi su e chi 'enit insomma fattu cun sa petta de sos polcos nostros e cun totu sos ingredientes, sa fae, sa castanza sicca e insomma est una bella festa de allegria, de divertimentu <hesitation> però propriu sas de su coro namus gasi sun su car su mesaustu e ca e s'istadiale e e su Nadale de s'ierru e custas istajones Poi puru sas atteras festas namus gasi chi, eo pro carattere so festajola e quindi <hesitation> mi piaghen totu sas festas, comente sa festa de de cabidanni pre esempiu, sa e su e de Santu Sabustianu e de Santa Lughia e <hesitation> puru si insomma e <hesitation> sun bellas però <hesitation> o puru non so Pasca e <hesitation> Pasca 'e de aprile e ca insomma s'est insomma s'accerat a cuddu bellu tempus, a cudda bella istajone chi tantu mi piaghet e, <hesitation> s'ou 'e Pasca, cuddas cuddos <hesitation> insomma sempre sa reunione in familia, però però sa chi eo preferzo est <hesitation> sempre e Nadale e e mesaustu, non mi un'attera pre esempiu un'atteru momentu, devo ammitter chi mi piaghet puru comunque la festa sa festa de- dedicada a sa a a sas mamas e puru cussa a sos babbos e sun festas particulare chi comunque e est bellu a a preparare pre esempiu sempre calchi surpresa o calchi calchi simbulu Chi comunque <hesitation> puru si sa mama su babbu sun festas, dian dever esser festas quotidianas, però in cussa die su simbulu, sa festa rappresentat comunque unu momentu importante pro sas figuras <hesitation> chi t'aggiuan a crescher, chi t'aggiuan a ti formare, <hesitation> a imparare sos valores de sa familia, de s'unione, de sa